<hesitation> Insonni kuchliroq qiladigan ovqatlardan biri bu osh, ya'ni palov. Bu ovqat juda ham kuchli hisoblanadi va butun kun davomida <hesitation> insonni energiya bilan <hesitation> taminlab turadi va bulardan yana bittasi tuxum. Tuxumda judayam ko'p kaloriyalar mavjud va ular insonni butun <hesitation> kun davomida energetik his qilishga yordam beradi.